Kalo menurut hewan tuh yang pintar sebenarnya anjing sih, kenapa anjing karena kalau anjing dilatih ini dilatih sama si majikannya, dia langsung bisa langsung bisa, apa mengikuti apa petunjuk dari majikannya ya, beda dengan kucing kalau kucing mah kita justru jadi itu majikan dia jadi mancing kita itu kalau kucing sama merah kucing tuh nah kalau anjing tuh pertama tuh dia kenapa kita bilang pintar dia bisa jaga, keamanan rumah ya kan terus dia juga bisa mencium orang yang memang nih kayaknya die sering dating, oh yang ini baru dia tahu kalau anjing tuh jadi kenapi tuh orang banyak-banyak juga yang pada miara kucing, jangan lagi orang yang non islam ya yang yang islam aja banyak karena memang anjing itu binatang yang bisa dipercaya, dia bisa menjadi teman buat atau penolong buat kita, tapi jangan salah kita juga harus hati-hati karena biar bagaimanapun sepintar-pintarnya binatang ya tetep aja hewan yang memang harus kita jarakin ada jarak.